أحب السفر في الليل أحب السفر بالسيارة الصراحة أفظل جربت سفر بالقطار ما جربت بالدراجة لكن السيارة أفظل شيء خاصة لو انا اللي سايج لاني أحب السواجة وأحب الطريج في الليل أحب سفرات الليل جدا فلو لو الموضوع بيدي بختار سفرة الليلة الصراحة أجمل سفرة <hesitation> خاصة إنه الجو رايج الطريق فاظي يمديك تسحب شوي بس خلاف النهار والشمس وكدا.